Islandinii sagale ishin nyathu sagale suun birria eee Irish dishes yedhen irish stuuu jira irishi stuu suun kitungufaa iyo fonn faa wodhareni fonn Kaa holathi kolkanon yedheni ishisunen viaziaf cabbagefaaa woth dhareni irish soda bread yedheni packing soda iyo anenn faa woth dhareni kondol yedheni iyoo boxti yedhen